טבען, אלפַן כיהסן מן אלמֻג'תמע ו בִּטֻרֻק ראהה כִתּירה ו עמיקה. אואלא אלפַן כיעבר עלא אל־הֻויה ו אלתֻקפה, מן חֻלּל אלרסם, אלמוסיקה, אלמסרה, אוא אלשעהר. אלנאס יקדרו יַעבּרו עלא וואקִע, עלא אַלאם-הם, עלא אֻחלַאם-הם, ו כיחלִיו אלאח'רין יִפְהֵמוּהם בשִכּל אעמק. תאניָה אלפַן כיעללֵם אלנאס יִתפְהמוּ בעֻד-חום, פאש כتشוּף מסרה אוא פילם כיהדֵר עלא מַעַאנאת איש, כתחַס בו, האד א־שי כִינמִי אלתַעאטוּף ו כִיקּרֵב בין אלנאס. אלפַן כירבּי אלזוּק ו אלג'מאל, כיעללֵם אלנאס יְחֻתרמו אלג'מאל פי אלחייאה, ו ינזמו אלמסاحات, ו חתה יתְסַרְפוּ בדִיקאא' ו חדוּء. אלפַן כיהדזב אלנֻפוס. ו אֻח'ירָן, אלפַן כיעַלֵבּ דור מֻهم פי אלתרביה ו אלתוַעיה, ימקּן מן חֻלּלו תוּסַל רִיסָאלַה קַוִיה לִקַדַאיָה אִג'תִמאעיה, סיאסה אוא בִי'איה בשִכּל מבסּט ו ولكין מֻאַתִ'ר.